Le ma' jwa'na ta nzyeb mena nak ngon, tag ne nzo ro'a besna le ma' jwa'na mbez ma kap toz mbez ma' nzeb ma' men nchat ma'za ora mbez ma'za ntes ma' xima' ne ma' xomod nli men ze nzyebmen jwa'na masta nly ma', le men jwa'na nchatmen ndamen kare'a taj nemen ke nzo ryes na' chele kema'y chomen las yama' men, taj nzo ro'a bes ta nly ma' mbez xa' na nguj ma' men nke ma'y chomena naza jwa'na nzyena- nzyebmen ma'za bay.